Laa nkiq'ar reh rasuradoora nkamaj reh najosq'ii re' is reh akahkat re'ee je' janaj cha xa ischa nka'ya ree re' rika'al y najosq'iim awiib' juntz'ip ntoo hat naaj re' pan tieenta y naj k'amanqaj naj loq'omqa janaj aarasuradoora y najosq'iim akahkat re'ee aka'al ruu' ruu' are'